إني وبصراحة ما نأمنش بلأشباح، نحب نخمن منطقيا، أما اللي يؤمنوا بها يمكن عندهم تجارب غريبة صارت لهم، خلتهم يؤمنوا بها، لا وتأثروا بقصص خيالية اللي سمعوها في صغره، ولا إتأثروا بأفلام ولا أي شئ في <hesitation> أشياء واجد تأثر على الإنسان تخليه يعتقد هالمعتقدات.